साल दो हजार उन्निसऊ बारे सुचेनो समय, ग निम्नलिखित घटनाओऊ रंग विकासोंऊ बारे ओ सुचेतोक। जलवायु परिवर्तन रंग पर्यावरण संबंधी चिंताएं के हजार उन्निसऊ जलवायु परिवर्तन रंग पर्यावरण संबंधी चिंताएं वैश्विक स्तर पंग बढ़ेच। ग्रेटा थुनबर्ग जैसे कार्यकर्ताओंऊ जलवायु परिवर्तनऊ मुद्देऊ थोथो रंग वैश्विक स्तर पंग हुजू बारेओ जागरूकता बढयाच। टेक्नोलॉजी रंग इनोवेशन दो हजार उन्निसऊ टेक्नोलॉजी रंग इनोवेशनऊ क्षेत्र पंग कई न्यूग विकास हाचिद। फोर जी नेटवर्कऊ शुरुआत, आर्टिफ़िशियलऊ विकास रंग इलेक्ट्रिक वाहनोंऊ बढ़ोतरी लोकप्रियता रंग तकनीकी प्रगति को दर्शायातो। राजनीतिक रंग सामाजिक घटनाएं दो हजार उन्निसऊ कई देशोंऊ राजनीतिक रंग सामाजिक घटनाएं हाचिद। हांगकांग पंग विरोध प्रदर्शन, भारत पंग नागरिकता संशोधन अधिनियमऊ विरोध प्रदर्शन रंग यूरोपऊ यूरोपीय संघऊ चुनाव इस वैश्विक राजनीति पंग प्रभावित लान्च।